<noise> مشروبي المفضل هو الشاي يعني انا انحب نشرب شاي اف كل الاوكات وفي كل الفصول، نهار صبح ليل، صيف، شتي. <hesitation> الشاي نا باحبه بكل انواعه سواء شاي كشري أو مغلي ، شاي بالقرفة او شاي بالنعناع. طريقة تحضيره اكتر حاجة انحبها هي الشاي الكشريونكون غالية المية وحاطة في الكوباية ابتاعتي السكر الزيادة او المظبوط احيانا والشاي وبعدين انحط المية المغلية عليه. نقدر نشربه بالقرفة، نقدر نشربه بالقرنفل، ونقدر نشربه بالنعناع او سادي، والافضل عيندي يكون سادي.